Ni gnékhé maro gna moula, gnékhé maro ké ado lakha ado euuhh laro ndo sélinŋé, maro kédo sélinŋé nguéni nthiélinŋé nkhobo, na wankhi maga labé na sapé léy ado, fo malathié yogo dji nkhalé ké na ké ngobé ngoudiéy na wankhi siri maga labé, guémi labé timé gna nthiakhéy, nari na foronto ngoro ado euuuhhh <hesitation> foyogani fo khoulé naro kén ngoro domé, na sapé ley na ra nokho ngana dougouta na gnagna maga doumbou nda dougouta na bassalé ké na soro kho bassali makhfodji mokho. Ngana soro kho bassali makhfodji a makha gna makhfodji dji fo khoté yo. Na maro ké na <hesitation> ni nguiné talé, nguéni nguiné ntalé, ni nthiélounŋou gnagna ndi nguiné talé nga dougouta ni dji léy ngari dji léy ni maro ŋwankhi na séguéndi, na ri anda khaté, ni gnoko misso nthiou rey aga khaté ga moyi bané, na maro ké bagandi, nguéri kébé soro bassalé ké, makhfodji bé soro na a diougou diougou a kama sélinŋé ké kama. Yo maro kédo séllinŋé kéni kégna.